धब्बादार कालीन थै साफ कनू कू पैली त हमथे कालीन थै वैक्यूम क्लीनर से साफ कन। कि धूल अछू से निकल जा। जू धब्बा छन ऊ पूरी तरह निकल जा। अगर खून धब्बा छन उथैं हाइड्रोजन पैराआकसाइड से धो दीण। तेल धब्बा वैकिम सोडा से ध्वे दीण। खाणा धब्बा छन साबुन पाणी साफ कैद्या।